E karazany sakafo mety hoe mampit- mahamembo vava zap, magnano akone tongolo, na tongolo gasy io na tongolo ravina na tongolo gros oignon, tongolo egyptian, mahamembo vava, da gne zava-pisotro magnano akone e tôka zao tena mahamembo vava akô gnaniny e fofony fôrmôle io gnaniny.